Yajata consuladope yaeka mbaera tupapirera ñamee <noise> ta omee vaera visa yandeve yarajata jokua jaereta oeka yandeva o oiporu yandeva jokuako ñamotimieta javoi jaereta omeeta yandeve mopeti formulario ñamotinie vaera jaema jokua ndie yandepuere yaja iru tëtäpe